Nelaw bu doy moom ku ko bëgg, sa xel day dal, daŋay am xel mu dal <hesitation> sa biir fees, sa yaram set. <hesitation> Yooyu soo ko boolee, boo tëddee pour nelaw daŋa am nelaw bu doy bu féex. Waaye sa biir bu feesul, sa jëmm setut, sa xel dalut, doo man a nelaw, te doo am sax nelaw bu doy.